Yë manzan ka'ak, yë ka'al potë, yë xënkë, yë guaya, yë ko'on ka'ak, lëk ka'ak, naranaja china, t'sukye, fresa, manzana, yëch dun nënëm tyam ko'op kotyë dun uk në minëp uk në met'sëbyë.